Pues jue bi'i du ya, bi'i xë, bi'i sandë xë, je'e ni'i a'ax dun ya wi'inxondakpyë jue pyadyëtuktuk xë'ajpë mayo xë, manytë a'ax dun windaj winmay jawi'in bi'i a'ax yakon yabëkëy bi'i t'such bi'i kay, xuxtë manytë bi'i a'ax dun xyondakyë. bi'i a'ax iet's pyutë, yajxon a'ax nyëkubëkyë bi'i traje a'ax pyëkëy, wi'it yajxonatë jë'ëp pëkyë bi'i je'e xux byëk jadun a'ax dun xondak, iet's pyutë.